باش تسلك حوض أو مرحاض مسدود أول حاجة لازم تستخدم المكبس، حطه فوج فتحة الحوض أو الممرحاض وابدأ في الضغط بقوة للأعلى والأسفل عشان تهز السندانة، كان ما نفعش معاك جيب سلك طويل ولا خرطوم وحاول إنك تسرح بيه الأنابيب لو ما نفعش فيه سا <hesitation> استخدم سائل التسليكة لتسليكة حط شوية وبعدين جرب مرة ثانية وخلي بالك من <noise> سخونة هذي المواد.